आदमी कभी भी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रहते। कभी भी आदमी मन एक दूसरे पर निर्भर रहते सपोर्ट में रथे। निष्पक्ष आदमी मन या तो जेल में हो ही उमन के कोई नहीं होएल। ओमन या तो जमीन के अंदर होथे या अकेले भटकथे।